Nako manusia nyawa ngom mana oka adalah makhluk yang termulia adalah nyawa makluk yang termulia atau terhormat nyawa moi nanga martabat pa jaga parlu nanga tabiat diri mena harus pa aho pa loloha mena temo nyawa tapi nako nanga tabiat yatorou mena inasi aso temo una madoke nyawa tapi tabeat sokobinatang a maena o nyawa nanga hidup nyawa nanga hidup misalnya nyawa bolo parlu pomaka aso mana menghormati antara nyawa moi de moi tapi nako kapa bilangan wa pa bilega lalu maena bukan o nyawa maena binatang binatang kalu nako binatang maena nyawa tidak menghormati tetapi nako nyawa maena nyawa karnosnaga ino mana poma teke hormati ena ma dala makluk yang termulia maena ngone nyawa nanga hidup.